Pos los juegus de cartas pahi tamién que no peru favorecin el desenroamientu d'albeliails conitivas, socialis i mocionalis, amás de sel una horma entretenía I divertía d'echal el tiempu. Premiti de trebajal la memoria, la concentración i el razonamientu lógicu, i tamién l'albeliá de ressolvel pobremas. Tamién ayúan pa sel socialbli, el trebaju en equipu i l'aguanti ala frustación, que falta mos hazi ala genti nueva d'ogañu.